Ndiguɨ cosa ndiguɨ yee cuii na cachi yee cuu ndi yi ti bolsa ni ian guee uni uni nduu nducu soo cava yia juhun te nuun jehe ca ndute cuu ndehe ndihi ihya cuu ndehe chuia te nui na cachi iyo lugar un ndujaa refri a nda gachi una yundu cuu quihia yeluu cuu chingadu un ja caia.